<noise> Manko mowɔ hɔ a ɔyɛ a menntaa nndzi agor maa menndzi agor mpo. <hesitation> Ntsi dza ɔyɛ a meyɛ nye dɛ menye m'anyan <hesitation> mefa buukuu mefa buukuu no a na mahyɛ me dan mu akenkan naaso dɛ ebi a mopuei kodzi agor bi a ana mɛhyɛ me dan mu edzi agor no. Ɔware dei ɔwɔ wo dan mu koraa na gye dɛ enya obi nye no bɔ ntsi <hesitation> manko mowɔ hɔ a mennhyɛ da nndzi agor bia dɛm mom.